لو كان بيدي إني أغير شيء في الماضي ان او إني اسويه إني كنت اسوي شيئين اول شي كنت بدرس اللغة الانجليزية بشكل قوي أكثر من يوم وأنا في ابتدائي تمام او من صغري مره وثاني شيء إن أنا تكون مطلع على البرمجة بشكل اقوى. لان هي الحين اللي ماسكة العالم كله, البرمجة.